Sɛ merenya akwanya dɛ menye abakͻsɛm nyimpa tsitsir bi bͻto nsa edzidzi a, obi a nkyɛ ͻbɛyɛ nye Osagyefo Kwame Nkrumah. Siantsir nye dɛ, ͻno nye nyimpa a ͻdween ebibirman nyinaa ho dɛ ͻdze hɛn bͻbͻ mu ayɛ hɛn kor na ͻadwen hɛn mpontu ho. ͻno na ͻboae ma Ghana nyaa hɛn fahodzi ma ndɛ da yi hɛn nyinara yɛwͻ fahodzi a yɛnnhyɛ ͻman fofor biara ase.